माइक्रोवेव का काम हो खानोक गरम करों। सबसे पहिले आम तब टन दो तीन मर सेट दो कोरी मुझ आमुख खानोक गरम करनो जोसी आम अन करों। बटन सो खानोक तेस टाइम अज गर्म दो करे।